Lîa-wóo lɛ́lɛɛ nyii ŋa wɔlɔ zɔlɔ bo- ŋa wɔlɔ zɔlɔ nyaŋ ŋa ŋwɔlɔ zɔlɔ nyii nyaŋ kwa- káa tíi kɛ́ kponôi nya ɓa ńâŋ é wɔ́lɔ mu sia kúkɛ a kù támaa nyaŋ kunâŋ a wɔ́lɔ li kɔlɔ pɔrɔŋ mu. Nyaŋ kɔlɔ wɔ̀lɔ kɛ̀ kɔɔ Kpɛlɛɛ kɛ́ naa a kɛ̀ kpɔ a nuu kɛtɛ. Kɛ́ɛ a nuu kɛtɛ, tâi tí su da kɛ́ nuu tɛ̀ kpîŋ su kpɛ́ni fêi a kɛ a kɔlɔ kɔlɔŋɔɔ da kɛ̀ dɛ̀ naa kpîŋ su. Nyaŋ kɛ́ɛ naa kùmaa sɔlɔ bôi, é mò kúwaa ǹyeei, zɛŋ a pɔri kɛi káa nya ɓa nuui gɔ́liŋ a kɛ́ a dàmaa a pɔri lii, kɛɛ zɛŋ nyiŋi ŋa pɔri dɛɛ kapɔ́ nya ɓa kɔlɔ. Fɛ̃ɛ nɔ́ a kɔlɔ mɛni sìɣe a kpanaŋɔɔ. Ká kɔlɔ mɛni sìɣe a kpanaŋɔɔ gɛ-ní kwa káa ní- ní kwa pai nɛ̃ɛ. Káa ɣeniɛ a pai kɛ́ a nɛ̂lɛɛ. Kɛɛ zɛŋ fé wɛli kaa kɛi nya ɓa ífe lɛɛ a íkòloŋ ínɛni kula. Kɔlɛi kɔ́lɔŋ kpa kɔlɛi kɔlɔŋ nɛni-ŋai da pai kɛ́ ípolu. Nyaŋ lîa-woo tí a wɔ̀lɔ dɛ́ɛ pɔ́ naa, ŋá wɔ́lɔ ziɣe. Tâi tí ma ŋá wɔlɔ ziɣe, tâi ŋá ziɣe la nya ɓa kwa kɛ́ lii kɔlɔ pɛrɛ mu kùkɛ lii kùkɛ dii kɛi kwa kùla naa. Kú pa kɔlɔ pɔrɔŋ mu ǹyaa kwa- gwaa ma kù kɛ́ naa, naa kɔ́yai, kwa pai kɔlɔ pɛrɛ mu kpîŋ tâi naa kùfe- Kufe faâi nɛni da woo-ma, nyaŋ nɛnii-ŋai dífe kɛ̀-ní dí kpaaŋɔɔ kù mɛni maa, kùkɛ mɔ̃le. Kɛɛ nyȧŋ mɔ̃le-láa kùkɛ gɛi, kùkɛ lii kɔlɔ pɔrɔŋ mu. Nyaŋ zɛŋ kúkɛ wɛli kù zɔlɔ bo nyii kùnâŋ a dɛ̀ɛ kupɔ́ nya ɓa lîa-woo tí nya ɓe kɛ́ kùyee ŋa. Nùa da kɛ̀ kɛ́ gɛi díyɛɛ kunâŋ ǹyɛɛi, kù- a wɛli kù kélee kúkɛ a kwii-ŋai. Nùu da kélee fa pɔri mɔ̃le kù mu. Nyaŋ, tâi dífa pɔri la mɔ̃le kù mu, gɛ-ní fɛ̃ɛ kù kɔ́ ku kpɔɔi mu. Kukɛ kɔ̀ ku kpɔɔi mu. Nyaŋ lîa-woo tí ku wɔlɔ ziɣe a tɛyâŋ. Kù lɛɛ ziɣe a tɛyâŋ nyaŋ a lɛɛ la zu, kpa gaa lónii ma ŋa môi a kɛɛ ŋa kɔlɔ lɛ̂. A kɛ̀ ŋa wɔlɔ lîa-wòo tí siɣe a kpanaŋɔɔ gɛ-ní lónii ma ŋa naa nɔ̀ɔi su. Tâi da- tâi da kpîŋ ŋa pɔlɔ ŋa saa. Kɛɛ nûa dámaa kaa naa kpîŋ ɓɔ̀ pɔlɔ nɛɛ̂i dîa. Kɛɛ ɓa da-ŋa káa da pai kɛ̀ dia dí tɛ́ɛ ma. Kpɛ́ni fêi, dífe ŋɔnɔ lîa-wòo tí siɣe, nyii ńâŋ- kunâŋ a wɔ́lɔ dɛ́ɛ kupɔ́ naa. Kɛɛ kù lîa-woo siɣe kù pɛlɛ lii kɔlɔ pɔrɔŋ mu. Kɛɛ nyaŋ lîa-woo ɓa ziɣe ɓa kɛ̀ lii kɔlɔ pɔrɔŋ mu, mɔ̃le-laa káa zu. Kɛɛ nyaŋ fɛ̃ɛ í ílii kpele. ɓa ba ílii kpele ífa lii kwa da dà ma. Tâi ku kùla naa kú pa berei ma ɓɛ̂i a kɛɛ kulii kɔlɔ pɔrɔŋ mu, a ŋɔnɔ kɛ̀ a mɛni kpàna. Gbɛɛ pai kpɔma dɛ́ɛ ípɔ naa. Kɛ́ naa ŋá ŋgili ŋa sia ŋa pîlaŋ nâŋ ŋa lîa-woo tí ma, nyaŋ ŋá kɛ a kɔ́lɔŋɔɔ a kɛ́ɛ mɛni nɛ̂lɛɛ ɓe kpɛ́ni fêi naloŋ tí a kɛ́ naa núui kélee da kɛ̀ li naa ŋɔ gba kɛ̀-maa a kɛ́ díyee ŋa. Nyaŋ, nyiti ɓe kùkaa kuwɔ̀ nyaŋ fɛɛ kùkɛ ǹyɛɛ nyaa. Kù lîa-wòo tí siɣe a kɛ́ɛ kú tii kɛ́ la kɛɛ kwa sɛŋ kɔ́lɔŋ kùwɔ nyaŋ nua da pai kɛ̀ gba kùmaa tɛɛ kupɔ́ naa. Nyaŋ lónii maa kwa li kwaa kélee maa, mai kɛ́ maa káa kwa. Kpɛ́ni fêi kwa sɛŋ lɛ̂ ku sɛŋ loŋ kɔ́lɔŋ berei máŋ kúfe ní nuu da kɛ́tɛ kɛ naa gwaa damaa kɛ́ naa nyii ti ɓe ku kɔ̀lɔŋ kúkaa tii kɛ́ la. Nyaŋ lîa-woo nɛ̂lɛɛ káa tí nyaŋ dîa-ŋa kélee dîa dí wɔrɛ tɔ̂ɔ kpaa maŋ a lónôi dípɔ naa fɛɛ ka káa wɔrɛ tɔ̂ɔ lîa-woo ma kpɛni fêi lîa-wóo káa naa da kɛ kɛɛ nyaŋ lîa-woo káa gîe. Lîa-woo da káa naa fe lɛ̂lɛ tí, núu a ílîa-woo bo kpa sɛɣɛ kpɔ́ í zukáa a kɛ lɛ̂lɛɛ. A kɛ́ lɛ̂lɛɛ í ziɣe kɛ́lɛ a pa kɛ a nɛ̂lɛɛ ífe ziɣe. Kɛɛ lîa-woo kélee fé a kɛ a nɛ̂lɛɛ. Nuui da káa naa a í lîa-woo, í maŋ lɛɛ lîa-woo dípolu ɓa pili mɛni gbɔlɔɔ su. ɓa pili mɛni nyɔmɔ su. Kɛ́ɛ lîa-woo da káa naa ɓa sɛɣɛ ɓa zukaa, nyii í kɔ́lɔŋ a pai í tina tua pere lɛ̂lɛɛ, nɛ̂lɛɛ í nyiti siɣe a kɛɛ í tíi kɛ́ la. Berei mɛni a kɛ̀ la. Tâi ŋa wɔlɔ lîa-woo tí siɣe nya ɓe lonii ma kàa bɛi. Kɛɛ a kɛ ŋa wɔlɔ lîa-woo tí siɣe gɛ ní lonii ma kàa mɔ̃le kàa kwaa da kpɛni ma pere. Mɛni ma nua da kɛ́ lii dílaa pui ì wɔrɛ tɔ̂ɔ lîa-woo ma. Gɛ ní í sɛɣɛ ízu káa ímaa kpɛɛ íkáa a kɛ lɛ̂lɛ kpaa máŋ fé lɛ̂lɛɛ-ní. A kɛ́ a nɛ̂lɛɛ í ziɣe. í waa kɛ a nɛ̂lɛɛ í tèe polu.